Kɨsuŋkǝ wǝǝ kɨ ri kɨsɨsǝŋkǝ rɨ nyɩmaasɩ la vɔrʊrǝ ǝ lo ro ǝ lɨŋ sʊma worokoe e le yi kɔsɩracirǝ o lóo ko cɔɔcɩɩ a ka sʊma lö Worokoyǝ arɛɛpǝ ŋpɛ pɨ kpii wǝǝ oturu ŋpe pɨ ya pɨ láa sʊma pɨlǝ ǝtɨtǝtuyǝ wɨ ri wǝǝ wɨ kpii ŋme ŋ́ cii wǝǝ.